<hesitation> tisorti ɓurmi yiɗde illa e siin, ayyo. Sabi tisorti jooni ana fuuyi, ana fanɗi girigara. Terɗe maa duu cuultan hen. So a muuyi, jon kaa, aɗe waawi ɓornaade ɗun no muuyɗaa.